Ētéléfoon ming gukan yomé boot, gukankaan so miin nak uŋaral so nujamoral. Ēni uhajo apali ujut uñool, nuŋa étéléfoni nuju uwogool jijamoor wala bugani gukuhiyi, étéléfoon ya nuhé uŋayo nuwogil jijamor, étéléfoon yayu nujumé uŋaar nuwogiil jiñohoor. Ēcimé nafa yara étéléfoon némémééŋ, so sasé sanja si kaan mé ni aan